Mizaha filma mampitokiky feky faran̈y raha tiako e fôtiny an̈ao koa fa leran̈y an̈ao melomeloko, kajo karàha in̈y mba afaka mibihan̈a zen̈y sain̈y ten̈a, afaka diadian̈a ten̈a amin̈any in̈y.